والله هي الفكرة ما جد أجت ببالي أبد أنه كيف أتأكد أن حياتي واقعية أنه مابعرف الساعات تمظي وتمر أصابع يدي بشوفها بوظوح بعتقد أن هذا العالم الحقيقي مو مو AI أو عالم مخلق أو مصطنع أو هي الشغلات.